कुत्ता सब एक दूसरा से कई तरीका से बात कर सकत हई। जैसे कि ओ एक दूसरा के गंध से जान सकयी छे हाव भाव। से जान सकयी छे कुत्तन के अलगे एको भाषा होई छे। उनलोग भूखे छे गरआ के समझे छे चिल्ला के आऊ। बहुते तरीका शरीर के घुमा के समझे छे की केकरा का। बात करे के छे आदमियो संग इशारा कर के बात करे छे।